“Niasa mafy ianao tato ho ato zay a! Tena tsy hitahita mihitsy fa izao vao tazana. Tandremo ihany fa sao de marary e! Rehefa marary anie ka tsy afaka miasa fa mba teneno ihany ny any am-piasana mba halamina araka ny tokony ho izy ny fandaharam-potoanan'ny olona tsirairay.”